Pepayangen um paling kepak ku ti'i ma wilit. nu nyaku yaai keweiten nyaai ma wilit. sio rimei se tou ma wai damung wia nyaku. maka dai se rinte, se tu'a, nena ne tuama, nena ne wowene. wo se mawili tu wia nyaku wei sio, ne naan se menang paslaten, nena an dembean, nen aan ne mena aermadidi. sa pikiren ke sio mo damung umpa wangker menan toko, uda na sangkongo kadamu pa wangker nan toko. tan epaserap <hesitation> mekiwilit nu mekiwilit ti'i, satu wiliten man sendiri ukuran ta sya udengena, un wakna yaai, um tonton damung ukuran ta, witunawak ni mekiwilt. jadi tu memang sama mowali, memang tu pas witu tou touwana, taan saca mangeman tumeles menan toko se toro na. ne nain kedoan, ne nain kepeset, nena an talo so dabo, nena an komang tu talo so pok pok. jadi satu wiliten ni tu anggape nera kendis.